जू बच्चा छीन ऊँ त अधिक शारीरिक गतिविधि कना ले प्रोत्साहित करणा ले हम ऊँ त खेलूँ म सामिल कर सकदा परिवार दगड़ी पार्क म जाणों मौक़ा दये सकदा और ख़ुद सक्रिय बणी के उदाहरण दये सकदा और जू खेलों सामान ची ऊँ त उ दे सकदा ताकि उ खेल म रुचि लें।